gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að ræða aðeins

um mögulegt ríkisstjórnarsamstarf Vinstri grænna Sjálfstæðisflokks og

til okkar Katrín Jakobsdóttir formaður v g velkomin takk þið eruð væntanlega ekki að fara af stað í formlegar viðræður þessir þrír flokkar nema

þetta sé komið vel á veg verður tilkynnt um nýja ríkisstjórn í vikunni það er auðvitað

snemmt að segja til um það það liggur bara fyrir að við höfum sett á oddinn og gerðum

það fyrir kosningar tiltekin mál sem við teljum mjög mikilvægt að komist í forgang í samfélagsþróun næstu ára þar vil ég sérstaklega nefna eins og þú þekkir uppbyggingu heilbrigðis kerfis menntakerfis kjör aldraðara og öryrkja

samfélagslegu innviða og annarra innviða fyrir utan auðvitað stöðuna á vinnumarkaði sem er viðkvæm og skiptir máli að verði haldið vel á spilum í tengslum við hana þetta eru risavaxin verkefni sem blasa við þeirri

ríkisstjórn sem mun taka hér við fyrir utan önnur mál eins umhverfismál jafnréttismál og fleiri það sem við erum búin að gera er að kortleggja þessi mál það gerðum við líka í þeim formlegu viðræðum sem við áttum á milli fjögurra flokka hér fyrir rúmri viku en nú höfum við sest yfir þessi mál með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki kortlagt þetta og

þingflokks Vinstri grænna að það sé rétt að láta á það reyna hvort við getum náð saman málefnasamningi um þessi komum aðeins að málefnunum betur á eftir en Rósa Björk og Andrés Jónsson greiddu atkvæði gegn því

í þingflokknum hjá ykkur í dag að fara út í þessar formlegu viðræður og þau nefndu það bæði að þau treystu ekki Sjálfstæðisflokknum

hafi talað um að Sjálfstæðisflokkurinn þyrfti að vinna sér inn traust hjá þjóðinni hvernig er að fara inn í svona

viðræður þegar það liggur fyrir að þingmenn hjá þér treysta ekki einum samstarfsflokki ég hefði auðvitað kosið það væri samstaða í þingflokknum um að ráðast í þessar viðræður að sjálfsögðu hefði ég kosið það en það liggur fyrir

við sögðum það fyrir kosningar til þeirra var boðað með óvæntum hætti eins og við þekkjum öll við sögðum alveg skýrt og klárt vorum með landsfund þremur vikum fyrir kosningar að við vildum og treystum okkur til leiða hér ríkisstjórn um þessi stóru mál sem við settum á oddin og

nefndi hér áðan það væri mikilvægast fyrir samfélagið og þjóðina að það yrði blásið til sóknar á þessum sviðum því við megum ekki gleyma því að kosningarnar núna koma ári eftir aðrar kosningar sem snerust að hluta til um sömu mál og því miður hefur bara ekki verið sótt fram eins og skyldi í þessum stóru málum

fyrir kosningar

samtal við alla flokka ef við teljum að það sé mögulegt að ná þessum markmiðum já

að niðurstöðum kosninganna miðað við kannanir

fylgi í kosningabaráttunni Sjálfstæðisflokkurinn er að fá held ég næst verstu kosningu sögunnar Framsóknarflokkurinn held ég verstu kosningu sögunnar er er þjóðin að kalla eftir ríkisstjórnarsamstarfi þessa þrjá flokka þetta er góð spurning við erum auðvitað annar stærsti

flokkurinn og erum með annan besta árangur okkar í sögunni þannig það má alveg halda því til haga að það var ágætis útkoma hjá okkur við sitjum uppi með þau úrslit sama hvað okkur finnst um þau og þetta

þær leiðbeiningar sem þjóðin hefur gefið okkur eins og ég segi í kosningum ári eftir að aðrar kosningar fóru fram

flokkar eigi að mynda ríkisstjórn ég sagði hins vegar strax eins og kunnugt er að ég teldi að þeir fjórir flokkar sem hefðu starfað saman í stjórnarandstöðu og voru með eins manns meirihluta ættu að reyna samstarf og það var okkar fyrsti valkostur það gekk ekki eins og kunnugt er og þá horfum við til annarra kosta þið töluðuð og

þingmönnum og flokksmönnum var tíðrætt um leyndarhyggju spillingarmál tengsl fjármagns og stjórnmála fyrir kosningar

Svandís Svavarsdóttir sagði nú í þingræðu í vor að Bjarni Benediktsson hefði beitt þjóð og þjóð og þing blekkingum þegar hann hélt vísvitandi upplýsingum frá kjósendum í aðdraganda kosninga eins og hún orðaði það

við allt þetta hvað hefur breyst síðan þið öll töluðuð á þennan hátt það hefur ekkert breyst í því að við erum að okkar mati höfuðandstæðingar Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálum og við viljum beita okkur fyrir annars konar en ef við ætlum að ná fram annars konar vinnubrögðum og breyttum stjórnmálum á Íslandi þá skiptir máli að flokkar séu tilbúnir til þess að beita sér til þess að ná fram slíkum breytingum við þekkjum það að hafa verið í stjórnarandstöðu

klárt og skýrt fyrir þessar kosningar við viljum að okkar stefna nái fram að ganga við viljum fá að beita áhrifum okkar til uppbyggingar í samfélaginu og vinstri stefna fyrir mér snýst ekki um það að skilgreina mig

út frá Sjálfstæðisflokknum að ég sé svo mikið á móti Sjálfstæðisflokknum að leggja á borðið annars konar sýn um það hvernig við getum gert okkar samfélag betra og þá þarf maður auðvitað að þora að standa við stóru orðin og vera reiðubúin að vinna með þeim sem vilja

vinna með manni að því tölum aðeins um málefnaáherslur það liggur fyrir afstaða v g og Sjálfstæðisflokks til til skattamála hún hún er gjörólík hafið þið rætt til að mynda um auðlindagjald hátekjuskatt og

eruð þið komin eitthvað á veg með einhverja lendingu á milli þessara ólíku sjónarhorna í mál á borðið og það sem ég hef sagt um þetta og sagði það líka fyrir kosningar því mér finnst mjög mikilvægt

að það sem við segjum fyrir kosningar að við höldum í það eftir kosningar við lögðum fram hugmyndir um hvernig við gætum gert réttlátara á Íslandi hér fyrir kosningar og við sögðum

ekki bara innan ríkisstjórnar heldur á Alþingi öllu og aðila á vinnumarkaðnum um það hvernig við getum gert skattkerfið réttlátara og horft þar til samspils barnabóta

þannig við getum stefnt að markmiðum um aukinn félagslegan stöðugleika og aukinn jöfnuð í samfélaginu og þetta samtal er það sem ný ríkisstjórn þarf auðvitað ríkisstjórnin möguleg þurfi að eiga þetta samtal en þið væruð varla að fara af stað í viðræður ef

einhvern hátt búin að ræða ykkur saman

mögulegar niðurstöður þið hljótið að vera með eitthvað í sjónmáli máli þetta sem ég var að segja núna áðan að við erum auðvitað að fara inn í flóknar kjaraviðræður og það skiptir máli auðvitað að skattkerfisbreytingar verði unnar í ákveðinni sátt og ég hef gagnrýnt það ég hef auðvitað mína sýn á skattamál ég er með sautján prósent fylgi þannig ég get ekki ætlast til þess að hún sé alls ráðandi sama í hvaða ríkisstjórnarsamstarfi ég er við erum búin að sjá það hér á undanförnum áratug að það er stöðugt verið að gera skattkerfisbreytingar og fara svo fram og til baka í þeim málum það er verið að gera skattkerfisbreytingar í fullkominni andstöðu

við þá sem þar eiga undir

til að mynda hækkun virðisaukaskatts á bækur svo dæmi sé tekið

þessi mál öðruvísi það sagði ég fyrir kosningar og ég vil áfram vinna þannig

að boða annars konar samtal eða annars konar leið til að ná samkomulagi á milli ólíkra flokka heldur en

séð hingað til sko ef af þessu verður og nú er þetta ekki komið lengra en það að þessir flokkar ætla að setjast niður reyna að láta á það reyna hvort þeir geta náð málefnasamningi samþykkja hjá stofnunum hvers stjórnmálaflokks fyrir sig í okkar tilviki þingflokks flokksráðs þá auðvitað væri þetta allt annars konar ríkisstjórn en við höfum séð hér og söguleg ríkisstjórn að því leyti að þarna kæmu saman mjög ólíkir flokkar en ríkisstjórn er auðvitað ekki bara meðaltal flokkanna sem að henni standa þetta eru flokkar sem þyrftu að virða að þeir hafa andstæðar skoðanir á ýmsum málum en væru þá sammála um ákveðnar

grundvallarverkefni sem ég held að almenningur í þessu landi kalli eftir að verði leyst

og það skiptir máli skiptir máli að þetta eru rótgrónir flokkar það er að þið þekkið leikreglurnar og kannski vitið hvar ágreiningslínurnar liggja og hvernig mögulega eigi að leysa það auðvitað skiptir máli að þekkja það hvernig flokkar og fólk virkar að sjálfsögðu skiptir það máli í svona stjórnarmyndunarviðræðum og það var ástæðan fyrir því að ég taldi eðlilegt að stjórnarandstöðu flokkarnir fyrrverandi til að mynda reyndu eða létu á það reyna því þeir hafa unnið ágætlega saman í stjórnarandstöðu þessir flokkar þekkja hvor annann og eins og ég segi

ekki verið góðir vinir í gegnum tíðina

það er málefnalega langt á milli en spurningin er hvort við getum tekið pólitíkina aðeins upp úr þeim skotgröfum sem hún hefur verið í því það er auðvitað það sem við heyrum líka mjög

staðið í framlínunni í íslenskum stjórnmálum að fólk kallar líka eftir því að stjórnmálamenn leggi meira á sig til að ná fram árangri fyrir land og þjóð það hefur auðvitað enginn árangur náðst á undanförnu ári við kusum hérna fyrir ári og það tók langan tíma að mynda ríkisstjórn það hefur ekki verið sótt fram í þeim málaflokkum sem skipta okkur mestu heilbrigðismálum menntamálum og öðru við þurfum auðvitað að velta því fyrir okkur

hvernig ætlum við að hafa jákvæð áhrif á samfélagið og ég nefni sem dæmi bara það mál sem varð til þess að síðasta ríkisstjórn sprakk réttarstaða brotaþola kynferðisbrota hvað getum við gert í því eigum við að dvelja við þau mál og hvernig þeim hefur verið háttað eða eigum við að gera eins og ég sagði strax þegar þessi mál komu upp leggja eitthvað á okkur til að skapa þverpólitíska samstöðu um hvernig við getum gert þetta kerfi betra og tryggt að sú viðhorfsbreyting sem hefur orðið í samfélaginu skili sér inn í allt kerfið hafið þið rætt þessi mál og er og það er auðvitað ekkert sem gerist í svona kortlagningu kortlagningin þjónar því markmiði að fólk setjist saman og reyni að ná lendingu nú margir talað um að næsta ríkisstjórn muni mögulega fjármagna innspýtingu í hin og þessi kerfi með því að taka pening út úr bönkum frekar en með einhverjum skatta eða gjaldabreytingum er það leiðin sem þú ert að horfa á ég hef talað fyrir því og talaði fyrir því fyrir kosningar að annars vegar værum við að horfa á við getum kallað

inn í framkvæmdir samgöngumannvirki hjúkrunarheimili sem þarf að fara að byggja upp og það er hægt að nýta innan úr bönkunum í slíkar framkvæmdir en við þurfum svo auðvitað að tryggja bara reksturinn á þessum innviðum sem við eigum og það er þar sem skóginn hefur kreppt á undanförnum árum og við þurfum að gera miklu betur kjarasamningarnir sem þú nefndir áðan hvað sérð þú fyrir þér að möguleg aðkoma ríkisins að kjarasamingum getur verið með ýmsum hætti og snýst ekki síst um þann félagslega stöðugleika sem verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir á undanförnum árum sem felst í því annars vegar að við séum

með sameiginlega sýn um það hvert ber að stefna í velferðarmálum á Íslandi til þess að búa betur að fólkinu í landinu hvort sem er fjölskyldufólki með börn eða öðrum sem eru á öðrum stað í lífinu þannig þessi félagslegi stöðugleiki er auðvitað undirstöðuatriði í því að það sé hægt að skapa hér aukna sátt á vinnumarkaði er það skilyrði að ykkar hálfu að þú leiðir næstu ríkisstjórn við höfum lagt á það áherslu að við viljum leiða ríkisstjórn og ég hef fundið fyrir því að mörgum finnst það merkilegt að kona taki sér það rými sem öllum finnst sjálfsagt að karlmenn í öðrum flokkum taki sér en að sjálfsögðu leggjum við á það áherslu Katrín Jakobsdóttir takk fyrir komuna og gangi ykkur vel allt öðru skrekkur ein stærsta hæfileikakeppni landsins er að hefjast eftir nokkrar mínútur í Borgarleikhúsinu þar keppa að fyllast húsið af krökkum og spennan er svo svakaleg að það er bara hægt að skera loftið hérna einn fulltrúa frá hverjum skóla sem er að taka þátt og við byrjum

þú ætlar að segja okkur um hvað atriðið ykkar er

hugmyndin kom þannig að okkur var skipt upp í hópa og við ákváðum að spinna bara eitthvað og allt í einum kom bara þessi hugmynd og við ákváðum að byggja hana upp og

erum við komin finnst ykkur ungt fólk vera of mikið í símanum ert þú of mikið í símanum svolítið en hvernig ákváðuð þið hvaða atriði þið ætluðuð að vera með það voru margar hugmyndir hugmyndir settar saman í

eina stóra hugmynd og við unnum eiginlega bara atriðið okkar úr því þín saga er svolítið persónulegt ekki satt um hvað fjallar ykkar atriði það fjallar um erfitt tímabil í mínu lífi þar sem mig langaði að deyja hótanir og allt þetta fæ ég hjálp frá skólanum

mikinn stuðning að við ákváðum að gera þetta leikrit svo við gætum komið sterkum skilaboðum fram og hvað fannst þér um að allur skólinn þinn vildi gera atriði sem snerist um þig mér fannst það gaman en samt mjög stressandi að koma

við viljum koma þessum sterku skilaboðum fram og hvað segir þú hvað færð þú út úr því að taka þátt í

skemmtileg reynsa og

ótrúlega gaman og bara gaman

að taka þátt í þessu og gaman að geta komið svona skilaboðum til skila af því þetta eru alveg merkileg skilaboð sem allir þurfa helst að hver eru skilaboðin í okkar atriði er það að geðheilbrigði sé jafn mikilvægt og veiki veiki bara og að við eigum öll að fá sömu hjálpina sama hvað og finnst þér að allir á landinu

að fá tækifæri til að taka þátt í skrekk já algjörlega bara þeir sem hafa áhuga á því geti það eru nefnilega ekki alveg allir sem fá að vera með þetta er bara keppni í Reykjavík og kynnarnir hér í kvöld eru nefnilega úr Hafnarfirði og hafa aldrei fengið að taka hvað segið þið krakkar hvernig líður ykkur núna sko auðvitað er leiðinlegt að hafa aldrei fengið að taka

en það er geggjað að við fáum að vera kynnar já nákvæmlega í það minnsta já

bara svolítið

en í Reykjavík er það bara frekar kúl

haldna ár eftir ár og með svona mikilli aðsókn ég grét mig í svefn á hverju kvöldi þegar ég var í unglingadeild og ef þið hefðuð fengið að vera með já já við erum með mikilvæg skilaboð sem við þurfum að senda áleiðis Guðni t h þú náðir ekki að bjarga þessum börnum hérna en það er enn þá tækifæri leyfðu krökkum í framtíðinni úr Hafnarfirði að taka þátt í en svo voruð þið með spurningu fyrir salinn var

kvöld hvítir gagnkynhneigðir karlar eru hættulegasta dýr jarðar segir sænski listamaðurinn Martin Lima de

en verkin á henni voru meðal annars innblásinn af pólitískum hneykslismálum á Íslandi sem og af persónulegri reynslu listamannsins

í bústað sendiherrans vann í samstarfi við listakonuna

verkið var bæði sýnt á kvikmyndahátíðinni í Cannes í vor og

í New York í haust hælisleitenda hér á landi birtist gestum á ljósmyndasýningunni bið sem nú stendur yfir í andrými í Iðnó myndirnar tóku umsækjendur sem bíða afgreiðslu umsóknar um alþjóðlega vernd og þær veita innsýn inn í tilveru sem flestum Íslendingum er ókunn við hittum þátttakendur

markmið hennar var meðal annars að rjúfa félagslega einangrun

hælisleitenda

nokkra mánuði að fá þá

aðstæður sem eru kannski ekkert voðalega fallegar þeir voru alltaf að spyrja má þetta má sýna má sýna að klósettið sé brotið hjá okkur þetta er glugginn verkefnið hófst á grunnkennslu í ljósmyndun en þróaðist síðan út í eitthvað stærra og meira þeir eru ekki með myndavélar en eiga allir sameiginlegt að eiga síma með myndavél í bara eins og allir eiga nú til dags þannig að það var útgangspunkturinn að læra að nota

eða náttúrumyndir og hérna fyrst komu úr þessu rosalega kannski myndir þar sem þeir vildu bara sjá fallegu hlutina hérna rosalega margar myndir af tjörninni Hallgrímskirkju en með því að virkja þá þá fórum við að finna þann veg sem við vildum

og skyggnast inn í þeirra heim hverjar þeirra aðstæður eru hvar þeir búa hvað þeir gera

að bíða hérna á Íslandi og þetta er í rauninni afraksturinn af því við fáum aðeins að gægjast inn í þeirra heim Lanka starfaði áður sem ljósmyndari og Yusuf var kennari í heimalandi sínu Tyrklandi frá þeim þar sem þeir eru núna þannig að það er svona hvar eru þeir núna þannig að það er svona ein hugmynd að framhaldinu líka

kannski framhaldssaga kannski til vitnis um það hversu lífleg Reykjavíkurborg er í nóvembermánuði hér skoðum við myndlist á veggjum í bókasafni og í næstu andrá breytist bókasafnið í við